Ny karaza sakafo hay ala raño zañy da mañahaky vôkazo: akondro, paoma, manga; da karazaña añana aby io koa da mety, heña koa. Da fia de raha ahia voamaiky aby io da mety alaña raño aby fa atapy amy masoandro eky.